Longcha vini kabisa le nankoliata hata vinji makiji vuzele nivandu wiva papoli va nyenyekevu nave mtumikia mungu mchocho njo nkundi vandu wejiva jifunzira vanki manye. Ikunda nae mtumikia mungu kwasabu mungu mfi mozao viwa mosa piwerme mema na maishwa vibanjia vandu kwaicho lumbuni ni kuwakuwa chemana saidi kudunya